Ewa izy io ndreky zay tsy tia mampiasa bagety zany leroa zareo kelikely maso reo mampiasa an'ny zany fa tsy ahoanay! _x000D_ Fa izy io ndreky tombotsoan'ny zaka zany, izy kôfa mihinana lasopy, zany ke raha mora! ein: to de ein! pendipendenao zaka zany to defa azonao lasopy to defa an! _x000D_ Anao fa mihinana kamo; bakeo koa forsety zany, forsety zany leroa anao fa hainao mihina omby maty reny, io zany fa hoe sioka an! _x000D_ Be rano kabaka anao misy hena anatiny ao defa trindriminao amin' zaka io raha io, de anao fa mihinana; meso ndreka ein, misy mamanao nandoky hena tsy masaka tsara iny! _x000D_ Efa tsy lanin'ny nifinao sao de banga ampiasao leroa meso e